זאכן וואס זענען געווענטליך זייער טייער אין א רעסטאראונט איז קודם א סטעיק. מ'קען צאלן צווישן דרייסיג און פערציג דאללער פאר די סטעיק און אסאך מאל סאך מער. <hesitation> סענדוויטשעס קען אויך אסאך מאל זיין זייער טייער ווען מ'לייגט אריין אנדערע מינע פליישן דערין, מ'קען צאלן צוואנציג צו דרייסיג דאללער און אלקאהאלישע געטראנקען קענען אויך זיין זייער טייער.